Мексика дорои тамаддунҳои қадимӣ ва нодири мезоамрикоӣ мебошад. Қабилаҳои майя ва астекаҳо ба сохтмони пирамидҳо ва системаҳои астрономӣ машҳур буданд. Онҳо тақвим, забон ва динҳои махсуси худро доштанд. Пас аз омадани испаниҳо, бисёре аз фарҳангҳои бумӣ нобуд ё омехта шуданд.